﻿Obu nkuba ndwiire ekihinzi, nsobola kucumba amaizi gange gakwokya, obu gakumara kushya nkakwaata ebaketi yange eyi nkujya kukoraki, eyi kujya kukozesa, ntekemu kanu akabazi kanu ka dragon, nkateeke mumaizi gange, obu nkumara kukateekamu kulungi, nkwaate omutwe gwange nguteeke mu bulangiti yange eyi nkuba ninkozesa muka, ningyyebuutikira, maremu obwiire bwingi eki ekiro kyona eki raaba kiri mu budget nikigenda mu nyowe nikimpweeramu obu nkuba nyebuutikiire burangiti yange, nikisobola kunyambaho ekyo ekihinzi kukira bwangu